Kucɔ kɔ̄ n pise kɔ̄ n nzanmalɛ isa ruwɔ̄ kuba tsa mɛ nɛ nɔkɛ, mɛ dɛ ban tsa isa a navɔ, a tsa a narɔ, a musɔ̄ɔ̄ dufu loo isi zabɛ zacɛɛ isis zabɛ muta plɔ mizi. Isa ruwɔ̄ kuba tsa mɛ nɛ kɛ nɛ na. Kuma, nka zɔrɔ musɔ̄ zabɛ zacɛɛ a plɔ zacɛɛ kɛ lɛ nɛ kucɔ kɔ̄ pise kɔ̄ n zɔrɔ nmaliza isa ruwɔ̄ kuba tsa nɛ, nɔ kɛi nki isa ruwɔ̄ nɛ bɛ bɛ lukpɛ a tsa narɔ nwa kan bɛ nɛ, isa ruwɔ̄ nɛ bɛ bɔɔ gā kɔ̄ n zɔrɔ nɛ kɛ, ncoo n gbɛ shoopa, n gbɛ muna, n gbɛ <hesitation> nkwalɛ iswe a nasara nɛ. Najimi kɔ̄ n gbɛ agiibanɛ shi nɛ, nki isa ruwɔ̄ nɛ bɛ bɛ, kin jɛ ra mɛ ka gɔ trɔ, kuba zɔtɔm ka agiitāā nza agitā a nasara kuba zɔrɔ, kuba rɔ, ba zɔrɔ, ba sɛmɛ nava lubala kuba zɔrɔ lubala bɔ nɛ. Kuba bɛ sɛmɛ sa ruwɔ̄ nɛ. Sa ruwɔ̄ nɛ, iyaka aya mɛ isɔ̄ minyɛ kuba tsa ba jɛm nɛ, mɛ di naya asɔ̄ɔ̄ kuba tsa ba jɛm na. Isa ruwɔ̄ nɛ shi, n rɔ ba kuba bɛ lubɛ mudaa. Aza maadaa ma, isa ruwɔ̄ nɛ mudaa, n rɔ minyɛ ki la di gbakucɔ nkpi gbakucɔ si cici wɔtɔ <hesitation> nkpi idɔrɔɔva si kɛ na. Ci ci nɛ, rɔ ba kuba bɛ. Mudaa, n rɔ ka minyɛ kɔ̄ ban bɛ sala atrɔ nɛ kuba bɛ mudaa. N kuba bɛ cici ncoo, lan fara isi atrɔ isala wa. najimi kila gama atrɔ isala, kɔ̄ minyɛ kuba la na kutuma cici nɛ, njɛ ba kuba bɛ, ba bɛ da ɔka si. Nyɛlo a bɛ gwara ka si kusrukpɛ ka si ka tsene tɛ tɛ tɛ tɛ tɛ kɔ̄ minyɛ kɔ̄ baa zaa gbɛ vɛsu, baa zaa ma yɛsu ka ni nyɛ ka an yuwɔ ba na nɛ, kuba pɛ yɛsu ta dilili aa-aa-aganɛ <hesitation> anmaliza itsa mɛ kɔ̄ ban tsa nɛ. Aza maadaa ma, <hesitation> najimi nɛ, agitā kuba trɔ nɛ, ban krɔ dzi, ka dzarave, ka nyɛkpo, ka nyɛkukɔ̄, ka nyɛ ka a zɔrɔɔ <hesitation> a na kusurkpɛ nɛ, ka nyɛ ka za naa kusurkpɛ na, shi minyɛ kuba gbakucɔ cɛnɛ isa ruwɔ nɛ, ban taagiitā, ban swe, yarɔ ba lɛ yɛ. Minyɛ kuba kɛba mijɛ nɛ mudaa ma ba cɛnɛ, ban tā mudaa. Kucɔ ibɔ̄, n pise ku isa ruwɔ̄ kin nzanmalɛ nɛ, a ni nwā kɔ̄ minyɛ kɔ̄ ba bɛ nɛ ba mɛrɛ agalo lukpɛ agā kɔ̄ɔ̄ <hesitation> lukpɛ ga kɔ̄ n zɔrɔ, n-nzan nmaliza nwa kɔ̄ nzɔrɔ nɛ. kuba mɛrɛ agalo cɛnɛ mudaa nyi ki ava kuba zɔrɔ nna ba bɔ, kuba zɔrɔ ka ni maanza kɔ̄, ko kuwa a zɔrɔ ka kucɔ loo imɛ zɔrɔ mma mɛ nɛ tɛ an jɛ asi minyɛ gwara woo. Izɔrɔ nmaliza kucɔ aza mɛ a ni nza wi bri naa a naa a minyɛ kuba pɛba pso ma lina drɛ maa <hesitation> gigan nasara zi kuna da kutrɔ harɔ siisa. Kuba zɔrɔ aga dzidzii cɛnɛ. Minyɛ shɔ si minyɛra, minyɛ zɔrɔ <hesitation> ipise minyera, minyɛ imaa ididrɛ kuba ma aga dzidzi jɛ ritre kuba zɔrɔ sa ruwɔ̄ nɛ nɛ, a nɔ dāā na, a mɛ a ni gɛɛ nwa. A ni gɛɛ isi na minyɛ na nyi ki aza si a cɛnɛ mukukpo nɛ, ga kucɔ kɔ̄ zɔrɔ <hesitation> nmaliza isa ruwɔ̄ kuba tsan nɛ kɛ nɛ naa-aa.